Awan deɛ gu ahoroɔ bebree. Yɛwɔ awan a yɛnya firi ɛyɛ atosodeɛ mu. Na saa awan ahodoɔ bebree no ahodoɔ no ɛgyina baabi a yɛnya ɛfiri nti na ɛma yɛnya saa awan ahodoɔ bebree no. Na ne nyinaa no ɛdi dwuma ahodoɔ bebree. Yɛde bi ɛnoa aduane. Yɛde bi ɛkye nneɛma. Yɛde bi ɛdi dwuma ahodoɔ bebree ɛwɔ nipa asetena mu. Na awan no deɛ ɛdi kan no yɛwɔ awan yɛfrɛ no ɛyɛ palm oil. Na ɛno no yɛnya ɛfiri abɛ mu. Ɛyɛ abɛ n'aduaba no a yɛdi no na yɛnya saa awan no ɛfiri mu. Yɛwɔ awan a yɛfrɛ no ɛyɛ, soya bean oil. Ɛno nso yɛnya ɛfiri adua ɛmu. Yɛwɔ corn oil. Corn oil no nso, ɛno nso yɛnya firi nnuaba ɛte sɛ aburo anaa wheat ɛmu. Yɛsan nso ɛwɔ coconut oil. Ɛno nso yɛnya firi kube ɛmu. Yɛwɔ groundnut oil ɛno nso yɛnya firi ɛkateɛ mu. Yɛwɔ avocado oil. Ɛno nso yɛnya ɛfiri ɛyɛ pear mu. Yɛwɔ sesame oil. Ɛno nso yɛnya firi aduaba bi a yɛfrɛ no sesame ɛmu. Yɛwɔ sunflower oil. Ɛno nso yɛnya firi ɛyɛ flower bi a yɛfrɛ no ɛyɛ sunflower mu.